Oghena khara ogbe erena sa aime, imoiya, aya aya. aigbe aiya lera mie ghue aigbe duaki aigberekh ume lor ro okpara quolaki fue lnaiare owa lyo eh mai degwe fumeya since ighi me du oigbe gbaki ere ha. lmie anemina chumoiobo lmie li ekpeghoro chumio'obo lmie karo oh oghena kara mie karo oh oghena kara mie ekpeghoro itse mie lmie eghuere aimie ikpere aki limkhe ikpere limie na niesese emara li lagwo re oghena odu dudu zoya lnner somi loya kpo aikha inna yogio oya okpo de'l aiaghi me de lmimie iwire itsese mare lilcigwo re oghena okhara gbe oghena odududu ayare obo su oloyana oso olo yirime eh' oh oghena kha aigbe aighe meduaki erena aigbe khueme oyo lekira soso nagi mie do oloyara obo so waki soso oghena okhi khara gbe lara gheme duaki mera kere cha'akire mere itsese mare li laigwo mie re li lagwo lere mare lima delagwe.